Tha nlo nketa' mbak na' njij mbak na', chupla mbak tha mbak nden nale nzo lazo mbak, nke mbak kare lada' lada' na ndyoke tha mbak xis mbak, nkuyn mbak kol mbak lo tha mbak na thamod nde nawue ncho lozo ma' ze nketha ma'.